ايه طبعا مهم إنك تتابع الأخبار، شو صاير، شو صاير في البلاد، شو صار في العالي، شو صاير في العالم، صح كثرة الاخبار السلبية تأثر علينا وتسبب في ضغط هيك يسبب أحيانا بالاحباط والاكتئاب لكن جذور العالم لحالنا <hesitation> حتى نكون متعاونيين أكثر، وتكون الفكرة كلها <hesitation> ليك مش كل حد يعني ترفي علية يديقك من جوه.